څراغونو د فلېمنګ یا ګاز له لارې د بریښنا پر تیریدو سره کار کوي، په ټاپیدونکو بلبونو کې بریښنا د ټینګستن فلیمنټ ګرموي تر هغه چې روښانه شي. په فلورسینت پلبونو کې بریښنا ګاز هڅوي د الټروفایلترو تولیدوي، چه د لیدولو وړ رڼا جذبولو لپاره فاسفورس پوښښ هڅوي، ال اې ډي.